Azafady fa tegna tsy kiniako ny nahavery raha igny teo nahavery kafe igny de izy koa ôhatra tsy mampagnino anao a ividianako kafe vaovao anao na izy koa tegna <hesitation> o- hagnome tasy lambanao de amiako savogno anao andeha anasanao lamba.